المسافة اللي أجدر أمشيها حوالي خمستاشر إلى عشرين كيلومتر في اليوم يعني- الواحد يعني إذ كانت الأرض مستوية ومريحة، بس طبعًا آخد فترات راحة.